كنتمنى نكون مؤلف مشهور هكا غادي نقدر نحط الافكار ديالي على شكل كتاب و غادي نقدر نعبر اكتر على الشخصية ديالي و الافكار اللي بغيت نشرها فالمجتمع اللي انا عايشة فيه